لو ما كنت إنسان وخيروني إني أكون سمكة يوم من الأيام! اختار إني أكون سمكة االإنقليس البحري لأنها مرة سمكة هادية، وتعيش في قاع البحر، وإنها تكون قوية، <hesitation> مفترسة، الأسماك الكبيرة ماتروم تتناولها ببساطة يعني.